kàɖi ùŋle nyréwu ké zá lɔ iblɔ gbàa, ù mla kà zé ŋe ikugbàa li ìgbè jɔà lɔ mòole bìà bo bue ùwà kása gofi kínì, ú ná jɔ̀ɔ̀ úné lì ùŋò lɔɔ è zì nòo gu ɔyu si ɔyu lɔ. úni kaɖi èé ŋe ikugbàa li ìgbè jɔ̀à lɔ ɔwɔ kɛ́ fé fìiì kɔ tóɖa Ájafá, kɔ bléè igagla sònìà nɔ̀ku nélèe a nàáa go, à nà lɔ iblɔ jɔ̀à. kaɖi òbò fùu ùɖiɖè ká à, à nà fú ùɖiɖèjɔ̀à tú íɖì kɔ Ájafá, u nàáa jɔ̀ɔwɛ úni kaɖi à ɖàá banìi elíì, úni ɖi ni ùwà è nèe flílɔ̀ɔ kɔm kɔkɔ kɔ fía ni é nòo gu ɔyu so ɔyu lɔ kàɖi kínì nɔ̀nɔ àwa la, ó nó ɖo nàáa zì amù ùwà le wèe, enì síàà úni ùwà màa nyo iblɔ àtàlɔ ɔ̀ɖi ɖi kɔ zá ka Ájafá nɔ̀nɔ nànyiɖe wèe kaɖi àlɔ iblɔ ŋɛ̀ kɔ̀ zì bu ɔku baba tè cizèe ni Ájafá nɔtrɛ́ɛ̀ ŋòti le blɛ̀ɛ ùɖàtoè le nɔ̀eyi ni zé ni màámi ni tóɖa blɛ̀ɛ éè zá ka màámiì blɛ̀ɛ ùyà ìyì màa ówó be fè osumu. kása é nà záka Ájafá nɔ̀nɔɔ. ìgbè gbe ègbè màa ɔwɔ mù ákà ɛnɛ́ àámi ówo tè zi mù áka akà inyre lɔ káà mòole ba bànià aŋualià si ití áàmi lɔ ka ù ziwɛ kaɖi àá mu ìgbè kaɖi à nàányi ùyà lèe káà, kɔ bú kɔ kàkaɖi à ɖàá ka ábua lɔ Ájafá nɔ̀trɛ́ɛ̀ íkeanì bìinì káà blɛ̀ɛ ánùyà bùnì ígbɔ ɔwɔ gagla si ùyá tè Ájafá nì wɛwɛ na kpla mò wanìà búná yu ábuaɔwɛ ù mla kózó nyo ɔ̀gbèjɔ̀à.